Raha raiky nisy aminy ñy tantaran'Italy: Niforoñan'ny fanjakan'ny rôma noho ñy fiaviany, manahakanjao, manañ'anjara asa bevata, aminy ñy tantarany sivilizasiôn tandrefa italy, manahakan'izay, fanjakà eo nampandroso ñy fahaiza manao, ñy rafitsy pôlitiky, ñy lala, aminy ñy enjeñera, añatin'izay, ñy fitantaña noho ñy fañorena lala, ñy traño. <shushes>